Intuita luan nji rol t'randsishëm në vendimarrje sepse na ndihmon me marrë vendime t'shpejta edhe efektive. Ii-intuita është e dobishme në situata kur duhet pra t'marrim vendime t'shpejta edhe zakonisht të bazuara në përvojën që e kemi.